Iro va, cortado, machiato, expreso café neche ndive, capuchino, yau va jaeko ara <hesitation> bicareta jae ndipo ipuereta ñaenii kua